Mina ei olõq ütsindä taad kullapata vällä kaibnuq ja kõkkõ rahha hindäle võtnuq. Kiäki tõõnõ piät olõma avastanuq taa salahadsõ kotussõ. Maq joht olõ-õi midägi tennüq.